Mety hisy ñ'olo miay tsy misy faneñena: -Laha ii ro mandiniky soa, mametsivetsy soa alohany hanao raha, manao rah'ampiever"ei, tsy manao raha amparary any ñ'ilany, tsy manao raha hampalahelo ñ'ilany, fe tsika olombelo e tsy diso añabo fa diso ambany, tsy vory, misy avao ñy raha atao tsy sitrapo nteña mampar<...>.